Daku koo ján yuyi'o ondó kaxhiki ku ña'a ján, té dayuñaxí ku dakón ña chí uju <hesitation> ihó nataté cheén, nituño njadaxí ujun naxhí dayu'u ñá ñaté, nakukoxhí dii <hesitation> é nakujantá ka o'on yikaxhí viudá negra ján tiján tuñatí yu'u ondó taja kuiin naniyun ivantaté nrekuxhí.